Liggéey <noise> be tay liggéey la, liggéey moo waral yokkute lu nekk mu yàq: benna muy garden, benna muy project, benna <hesitation> waaw loolu rekk, defee ko nii nii nit ñi di si liggéey, di ko, bu dee jaay la ñu see jaay. Bu dee garden la ba tay. Xam nga garden soo koy liggéey soo amul foo koo jaay be tay yokk yokkute du manee jem kanam. Waaye loolu yépp nguur gi moo waroon a taxawee nit ñi. Loolu u wut fu ñuy denc seen garden yi walla ñu koy defer beneen. <hesitation> Suñ koo defee beneen <hesitation> ñu ko defee beneen animal boo xam ne ñu jëm ne yàgg di jëriñoo nit ñi paska fruit boo koo liggéeyee, nga denc, dafaay nob di yàqu soo amut dencukaay bu baax. Suñ ko jëfandiku beneen juice walla genre i yooyu be tay dafay yàqu. Liggéey bi du man a jëm kanam. Waa suñ ko defee façon yooyu, suñ dimbalee yooyu liggéey bi dafaa gën a yaatu. Su ko defee yaatuwaay bi defaa daj àdduna bi yépp, nga gis ni su yàggee <hesitation> ñàkk jóg. Kenn du etu, kenn du ñàkk daal, ñéppay am. Lool de xam naa ko nguur war nañ mun nañoo dimabali nii si baadoola yi. Su ko defee dina baax torob.